اذكر مرة خفتو كثيغ و اضطريتو أواجه خوفي بس اش كان الموقف ما أذكر بوقتا كنتو كثيغ زغيغي بالغمغ و ما اذكر الموقف بس أذكر خفتو كثيغ لدرجة انو حسيتو الموت أسهل و أهون ف اخترتو بوقتا اني أواجه الشي الي كان عيصيغ معاي بوقتا اذكر يعني وقتا حسيتو انا ليش كنت ليش كنتو خيفي بعد ما صاغت يعني